ഇഥേ പന്നഗ <noise> ബേഥേ ബേഥേ വരിഏതിഏസ്। ഓഫ് ച്ലോഥ് ബത്ഥഥന്ദു അനുലേഗേ പോന്നുലേഗേ। ജോകുലേഗേ ഏജാഥനകുലേഗേ അക്കല അക്കല തസ്തിഗേ। തക്കന്ഥേ വരിഏത്യ് വരിഏത്യ് ബത്ഥഥന്ദു അനുലേഗേ। കുര്ഥ, പ്യ്ജമ, മുന്ദു, പന്ത്, ശിര്ത്, ത്-ശിര്ത്। ഉന്ദു ജച്കേത്, ബ്ലജേര്, ചോഅത്, തിഏ, സല്വര്, ശോര്ത്സ്। അന്ഛേ വരിഏത്യ് വരിഏത്യ് ഉന്ദു അന്ഛേ പോന്നുലേഗേ। സരീ, ഛുദിദര്, ലേഹേന്ഗ, ബ്ലോഉസേ, ദുപത്ത। ഗോവ്ന്, തോപ്, സ്കിര്ത്, ജേഅന്സ് അന്ഛേ ജോകുലേഗേ ഫ്രോഗ്। നിഘ്തിഏ ഹൂദിഏ ഉന്ദു ബുന്യന് ഉന്ദു ബോക ഛപ്പല്। സന്ദല് ബൂത്സ് അന്ഛേ അച്ചേസോരിഏസ് ഉന്ദു സ്പേച്സ്। ഉന്ദു അക്കല ബോദഥിനഥ് വരിഏതിഏസ് ഓഫ് ഉന്ദു।